सौदेबाजी स्वतंत्र रूप से मज़दाश्ता को कहते हैं। एक उपयोग बहुत सारे कामों में करो जात है तो इसे सौदेबाजी की तैयारी करें बातचीत की संचालन करें अनुबंध का समर्थन करें। अनुबंध विवाद का समाधान करें अनुबंध में परिवर्तन या स्पष्टिकरण करें आते या बाज़ार में अच्छी सौदेबाजी कर सकत है।